تۄہہِ کٔژِ لَٹہِ چھُکھ سری نگر پٮ۪ٹھٕ دِلہِ تام سفر کوٚرمُت۔ تۄہہِ کٔژِ لَٹہِ گوٚو دِلہِ؟ بہٕ گوٚو پانٛژِ لٹہِ۔